Screwdrivers kam kuugal mum kangal woni gam haɓɓita nootiije screw. Nootiije ɗe ɗun wi'ata screw taa yiɗi kaɓɓitaa ɗe to screwdriver keɓata ɓoylita ta jungo nano kaɓɓitaa ɓoyla jungo ñaamo kaɓɓitaa.